जर्मन के पाक शैली में आएल। करीवर्स्ट सौसजस प्रेटजेल्स इत्यादि। एमन के सौसजेस के प्रकार ज्यादा होथे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।